ഫ്രന്സ് ദിസദ് ഹവമന വിവിദിതിനു പദിഓന്നുദു, പ്രന്ത്ജര്ദു പ്രന്ത്ജഗു ബദലപോനു। ദക്ശിന ഫ്രന്സദു മോദേരതദു ഹവമന ഇപ്പുനു। ഭേസിഗിഗലദു ബിസിഅദ് ഇപ്പുനു, ഛദിഗലദു തന്നഗദ് ഇപ്പുനു। ഉത്തരബുക പസ്രിമബഗദു സമുദ്ര ഇപ്പുനേര്ദു, സമശിതോസ്മ ഹവമന ഇപ്പുനു। മിതിജദു ബിസിഗേ ബുക ഛദിഗല ബുക വസ്യപുര്ഥി സമന ബര്സ ബര്പുനു। പരുവത പ്രദേശദു വിസേസവദു അല്ഫ് ബുക പൈരേസുമ്, പരുവത സ്രേനിലദു തേലിവ്രവദു ഛദിഗലദു രിത്സിന ഹിമപത അപ്പുനു। ഉത്തരേ ഫ്രന്സദു ഹവമന പ്രവേസരിഗുഗു ബുക സ്തലിഅരിഗുഗു വിബിന്ന അനുബവ കോദ്പുനു।